चॉप-स्टिक से खाणा रप्तार कम वे जांदी। जैसे हमरू पाचन अछू हूंद। और हाथो से चीजों थै पकडना ट्रीक हूंदी। और फल फ्रूट थै काटण मा जल्दी खयेंदू। और ये अलावा मास जू टुकड़ा छन ऊंथै जल्दी खै सकदा छन।